Otsum boh fah bumbo usi aman ofon fuh moh anan ghe mana agbu ha feh muh utim o okeri eva pah mana ode etombok si hawo hap ayok buno bah asi etsumbok soh owoni oyok buno aso etsumbok fah erangha-ha ayobongho akpe kpo ayok bono ma ayara akpat aniah ahap ohap ma etombok ehap ohap mah asi ma offiapium eyinaham cto odikop mank-ntima beh shep ensa mi nsi owoni otsum ntireh ekpo ntireh nten ntireh nwa oranghs mma mborem yara ofoh ocha eja kpong kpong-oh ode ofon-eh uwuribi egbesa mommo otem ndam ayok boneh mma pah orenghe do ma-bara asi otom fuh fuh otom fuh fuh odebi oham ewusa orangha moh onwa meh ewun wuma meh ebi anong <hesitation> <noise> ayawa peh beh mah gbon ekpobeh peh ekpo yina orang ha kuh kah bi kpart adikop afun a ezam akwu ha orangha abah hamifon monama nchi esaweh meg wah kpart asima acheba hah ewone edwok odok ma cho fomeh moh-ham ekpah poh atah chini efu meh adikop amma atima shoval pah beh ama atima anwa ha akpe bhe nwa hah akpah arah nfuh akpowa oya atim a ageh mah akpar are keh eha. Meh woh motor <hesitation> beh etina akpar pah akara akwo kpowo fumfuma asima chenna hoghe anangh mah kwa geh ane mah kwa adibe meh ahama aghuaha pah beh atima akeri pah beh, afon fuma fah emima atima asi ekom beh tima abangh beh tima ntwemi akara mma bi ship bhe mma atimi ntwe bi shit akong ha edik hahawi abara chena heh esando beh boro aparen chi beh ma abuwo okum esang he hap hap dah onemo usi oteh kwam ogeh wanowome ode onung kwu muh oya owohi oneng kwo moh osi nten ema cha aquoknfa avu, onun omo usi ndidima bi shit ayonang mab aseh nten sah asi che atima akpe ahama agbugha meh herang kpo kponk odiko pah atoghe beh beh ma arangh a affia beh ekpeh ekpo beh achena heh ewon heh adiwe ekpo atima akwu beh rengha nfia beh kpong kpong-eh otono foh moh kenchen moh ofgicpium nwa odey oyin a tom oyina tom foh ochimane eja abih nna pah mmana ship atima agbang sbang pah beh beh nwa nwa hah akpat beh sah oyinatomme abeh atima heh ekpawa echoghe etogh beh kpanem hah kan ika nsen affa ewune wereh beh kpanem kah akina asen beh kpenem beh mah atima echen akpnem peh mah atima agwomi akpanem pah beh kah agbonah beh etima arenkeri beh kpanem beh kwa asi egare behekpeh osomi eva dah beh hanwer etom na bi ship esa heh moh osi hoh offia pium neh nangha mini egbua motero okere eva pamonah.